Ny toetra mampiavaky gn'elephants koa da de misy tsifany roe lava biby zay, le ty orony orony iny koa lava biby, le ny reniny sarotiny amy ty fianakaviany eo.